R'aho tsa raha manana fiara zao fa raha hitako avao ny bus andehanako, indroa reo mame- mane- mameno ny fitoeran-dasantsy anatin'ny, amin'ny fiaranjareo, aminza- amin'ny resaka ami'ny resaka esansy ohatra na gazoaly, indroa, maraina de hariva, zay avao no hitako fa tsa raha mana fiara zao zaho ka tst haiko ny.